'पियार मुझ बलिदान देन्नो' का मतलब है कि जोश एक मरोड़ है और से एक दियतुदीयक जुड़ो और तियाके परिवार वा दे तेसके साथ तियाका जोजोड़ा ना बड़ी तो तेत्तुइक ही बोलो, 'पियार मुझ बलिदान देन्नो'।